Dinamarca jae mopeti teta pe uajaete jaivi opaete año jare oime ko apo iroi yave iroi otini jare jakuvo ye mbaeti kirei mbate jakuvo kua teta pe